Anyo te agir saposa, nyo te meran sa nyo kaka saposa ana tou kaka tsoiny yanan, nyo te nom fifats ten tsina vainyo ai to vei roman nyo te karap vio, a vio te karap fain tatagaa ott tsuri, ana mes sa ka to a kainy tsunaun te fa guas ari tsonyo, to sa nyo kami rou ya tovei roman, ri nating kovaronyo na tsunaun tana fan ana fan nating kaminon fo mamatsiny patag ana fo mamatsiny vegiau nating os pinpin rori ta mes, sa na binun tana tsoiny tataga ott tana fan, ge na tsunaun tana fan, ka minon koman tsian, a fagum farof ya na fan, ri te papara mena mamagat, mes sa ka mam te karap me fain tatagaa ott tana fo koma a lotu, sa mam nom a fo lotu, sa mam nom a fo fatsuts tan vurungan rof, ana mam karap mito sa mam ai nom favot a fo mamatsiny vanan tan koman buk sin to vei toto te rof mam manats ton fo vegiau. Tan buk agagon an tan faainy tsuvu mamam an men tamamam, tovei roman fan te iring en vainy pisin ror tana sana tsikia tu fifatsuts ta rof tan fuainy tsuvu rari, an vanan nan tsunaun gim ror ma ata koma rari, ri manats mi ton vegiau ri te rorosian me matan na tsunaun, mes sa ka to vainy ma nogon tsue ri te revei tsesan me tovei nyo te fits safunuu ana rats a igain yio, tanik me tan nai te meran mi nyo, ai tovei nyo, ka faparits korei na rou, notap iny rou a fo mar binun, kain fakouts a fan, an koma koma na fan, mes a ka nyo papara rou tana sana tsunaun taga ot iny varonyo tan mamatsiny nai, ana nyo a guei fasito tsunia fo mamatsiny patang nating kamiro nyo tan fo mamatsiny vi fadis, vir kamits fuaniny mes tame ruts, tsunaun nating ka fisen vamiro inyo tan mamatsiny ai tovei roman, papara rou mamagat rou tana sana nge mamam tsun funiny tsunaun. Fainy rom vigiau ana fan te tsun kakap me ri kat a binun ya te rua iny rof me, tana sana tan kat iny revei jesan, nogon tsue an fo mes a fo ka to, vainy ma nom farof vegiau, tan vegiau tsuri an kat tan fuan tsuvu rari ge tsuvu maman ma arasan farof me tsuri tovei roman vainy a kinai pisin ror fanaginy tsue ror tana sana ri gima nom ta fifatsuts tu rof tan fuain tsuvu rarfi, fuain tsina arari an tama rariai tsu na ka to, mes a ka ri nating pisin ror tana sana ri pinro ma nogon ri te manats vegiau tan fo tsunaun aman bibinun patukan narom tovei tanik me tan tatanik onot roman, mam kat rom a mar binun kainy fakouts a guminy fan, tsin tovei mam kokon of ton nainy, gum tsivon ge kainy fakouts a guminy fan, ge kainy fakouts rara, mam kakon faparits rom mam te kakon of nai, vegiau of ton fan mam te kat fo mar binun, kainy fakouts a ataiv te naminon vou ma gufa tomaniri. Ri te kame na reun ana madav ave rari, ai tovei vainy fanag iny tsue ror, mes ar te karouf tsun nogon tsue ror ana mes sa ka to pa kat. fi na vainy to fanaginy tsue ror ai, tana sana ave rarin tsu gim ror ma nogon tsue, gi ma manats vigiau ri ravei tsesan me matan na tsunaun nyo faman fisok rou nei tsunaun nating fakouts fisok varonyo tana sana nyo nating manats rou vegiau tanik me fain tsuvu vainyo, tamanyo, tsinanyo onot romanyo, kanei os na to sai, nyo gima of ovei nyo sarei patsuiny ro a parits tana tsunaun of fatatabin mi non yia fakouts vanyo tana toto tsoinyo, mes a ka anyo te tsokanei yio sana parits nating of varonyo, fakats rof an nat rof mes sa ka to tan fakat tsoinyo tan mamatsiny nainy nyo nating sing rou. A fakats ge na nat a rof ma of me nyol tsugainy rou ta painy fats siikia nyo komain tsun rou fakats rof ana nat a rof. Ma fan vainyo na tsunaun nyo te tagaa ot inya fan tovei san miror nyo te taga of iny a fan ana mes sa ka tovei, nai te ravir tsenan mi rom a matan a tsunaun ai bbus a ka, nyo gim roma paparaa tana sanaa fovurots an koviou tan nai roman, namiro ri te fopis safunuu na jian tsun ge fats safunuu na igain ge na nyim a igain tsun. Ri te katsia, mat ror tana sana fanagi. Iny tsue tsunun te tsue of vainyo na ka faruak nana faman tsuam ge na fason tsuam iny te nom na onot non fits safunuu na igain vou ainy te se tataune sikia non faonots nanon nainy tsian na safunuu ge sian safunuu ana ra te notap iny tsukan ara te mat tsunaun nat fisok non, nyo papara mirou e tsunanun tana sana nyo te nom bus asas, asas tsoinyo te pasen tsias. Nomer asas tekanon koman buk vurugan rof nan e kris to vei nyo papara rou men avefo ana madav ave vainyo tovei sanyo kafarokot varou roman, nyo komainy tagei fisok rou a kakoun tsura, vainy bogenvil ma taga tan fo tara tsura nom ror nainy fakots fatabin rara farei non indipendent mes sa ka vainy a kinai pisin ror vvainy gim ror ma nogon tsue vainy a kinai fapinpin ror fei nom firoya yei, tana sana fakats nun to ya, ri gin ror ma sing tana tsunaun ma foniny me na tsunaun anat an fakats rof ma of mi ri sasar pinpin miror afo fakats nun ka te tsitsidup of rori ka te pisin of rori ka te fanaginy tsue of rori ri te nai tsidup na tana matan ai tovei nyo papara fisok pis rou tan vegiau to. Nyo tsokanei yio, ana nyo nom bus aras <noise>